اول ذكرى لي في مرحله طفولتي تتعلق بعيد ميلادي الخامس اتذكر اني كنت تحت في البيت مع العايله و كانت عندي كيكه كبيره مزينه بشخصيات كرتونيه احبها شعور الفرحه و الظحكه كان يملى المكان و كنا نلعب العاب مختلفه هالذكرى تظل عالقه في بالي لانها كانت بدايه فهمي للفرحه و الاحتفال مع الاحباب.